Kokaki <noise> xiu vikiá xhiñivikia xhiñivikia, <noise> xhinokui kuvuu chakuan no vikiá yuu kuan yukuité xakuanri kuenakachi ihomichí, ta kuain kukan vikii chí nachaí tuxandekia yuchatón kueyu kua kua koí inchivachi makuyi nokaú, chohitan ndava takey kaxaí ndikon yo'ó tyixeí ña'a yuu kua konyo mayukia nayuu katá, kachichi xeí kuaxata tunana kuaxata ta ya'á kue kuaxayión iha taxhi kachiyuyukua xhitavita chin ñañu tiyaká, takuaña kuan kaxitaxa tuñaña ña'a nacha ña'a yuu cha'a ki'í iño xuu chió chanakaxhi yucha yucha chí tayukuan tuyun tañuu tunduchia chiá tayuu kuyuu kuá kucha kuando kachini yuu kanchió, chakuachaí maxhitá yukuá kua tayuu kua chinachaya tanikixhiya nakaya tunana nakaya yuu kua ya'á tachiyu kió ñakiyo kué ñachiyo kue kuaxa yuu kua ñataxhí. Tayeka ñuu kuá tixeku ñukuña tuu tiyaká, chingatuña ño'o almendra <noise> koña konachio ma'a kuu makayu takeka kuvii yuu kuá unka kakuvu kuuvu uvii nukuá anuu viya'a, yeka tuku nukuiti chenka kaxa'a kian makeí maxhita yuku kuan ya'a maya kaya nuu yavii kaxataña, chakua kachin nduu ña ñanri kuvii ñanri kuvi yuu kuá tanri ñañi ñuu ma'a ko'ó ño'o tiyaka ho <noise> mayuu chakuichi yuu kuá takachi xhinaya'á, yuu kua kue chakuan kuyavi xhatan tanyo xhiyá chakua kuachino yuu viki xata nama xata yuchi kuu kua xatí, yonoxoko ña'a ñakachia yo'o kuxakua kaxo'o ñuu chio takeka kuchikaña tañachaña tachiña ndiki nichiá yuu kua kuxama, yuu takua takakuxame chí chaxi xoké tayikua kayixi tayukuá kuxama kue kanatontí chí tichi vee kuanaka kuanakachio ñakuandái kiño kué yuu kuá ma'a kuño kanri iño kuya'a kacha kuá. Kuchiño yochiyo kuacha'a chandu chavachí, <noise> lakaya yochí nakaya yo'o xoxhitá tuku yuu akunchindoyo kua kaixhitá yuu ua nakenin xoñotá kichiti chimayu kuan nama, kueña ñuu vitá ñomatá kenka kundaí taiñinri tañinri taketa tanduke chí, no'o yo ta kue kuanotuvayu yuu kua nayiko kua ña iki kuu yinrí, tayeka yeka yuu kua xaitan ndei kuvuu kuvuu uñi chakuano vikiá yuu kua xuvi tuku kuu vayuu kuan, ndukuite ho chaxakián komi xaxava chaxakián nduu kuite yuu kuá tuku kiaxhita ta'a yuu kua kii ndukiá cha'a kuyu yuku kua chikeí ya'a ko yoyuku kuachachi chakuenta chaki ñuu cha ya'a iho chachi xeyuu kua nduki taki mino, chixeyu kua oon tiyala ki mino tuu xavii yuu kuachia ya'a tiyaka kua kii mino tatu yuu kuá xavikia yandubu kii mino castila tamdeyu kua kua chuyu kuan, choxe chi ko mana ichíxi kukumi kué. Ndaxukuayu cha'a kuachika yuu vee ñayenguo ña xhiko ño'o xhió ho kachi ño'o xhio kuñanri ñanri takuña tuñiñi ñakuñi no'o toñukué, kue ñuu haña kuñiño ñuu ya'á kuachi ñuu vitá mañuu tuu kuachiñio choi kuchayio yuu kua kuchi koyo yuku kutayo kuatakichiá, kachinri kuatu kuionndo kuataxhañi xaí nuu ñika chikotó chayu chakaxhia chikoto tayika takain kua yika nuu, nuñi chi kuaña ituu hi ñayenguo ndatón tuu chakon nduu ta'a, ma'a kaye chinukua kén yeyuu naye xhitayu chí yuu kuan kenachinyinguo ke'e nukuan nayenguó iko ka'a nayenguo kachechio chan xhita xavataña yenguo yuu kuán xatañu xhitayu nunakeyu kuan, kueña kunukia nuu kuia ñuña'a ñakuñacha iñi kuu nuu chiayuu kita tayuu kué xoi xañaña chiña'a yuu xhita ña'a xavaí yukuaña taxhiña xakeña ñukoño na'a ñuu tiyaka yuu chio kuain tañeñu xa'a tañaña chi kovuu kumi tukuu kuvuu xhiña'a. Ñuu kua ñandukuité <noise> tayonrixei xakianri, ndenri makachi mañuñe takuin nuu yavii kueti xakachí nachaí takuen kandike kacha ta yu kua na'a yakachaté tanakuvi kuachi chivená nakaye tandó ndaki ño'o tandochá ixandoi chikua kue yuu cha'a, kuchu taiñi kachia tikiana nakañe tandó takeika nakañei ta'a yuu kua xava yuu kua anduvichi chivei nuu nduke'e, ña'a chaiñi ña'a kava iño ma'akuño kundakiño chí chachiñoiti <noise> chiño ño'o yuu kua nakachi yoxochitá, tanakaxhi tanuchachita kichá kiaxhita <noise> kiaxhita taka kuxanui taixhita ta kuxani yenri katuu, take kakuvii kuvuu ta ho chachcama kumali kiaxhita tachaña yandón ndo'o cha'a takatuña'a xavanri kunya kunchayi ndakachoña xhitá kayio chá kovo xhitai kain xhián, yeka yeka kuvii ata'a atuña chitá. Ñakayi koña koñochitá takeka chañio ho chañio xa'a kuñoñuño kuaña xhiña yukua, koyo yuku kua cha iho chí iha kañachaño iña yuu vee kanriño ñanri yuu kua yuku ñanri yuu camino ñanri yuu kuan kando ñanrí kaixhio iho yando kué, kiaxhita yandó tayan ndio takeña xo'o kuá mañeya yenguo xhita yuu kua kuai katoin kua yayuku kua kuachá chiñuu ñuu tañoño yukua chikatandoño yuu kuá, toñochindo tuño chiyocha yachinda chakiai tuu kue xa'a kianri chain yuu kua, ichandike kuke ñonri chí tai tai nduku koyo nduku chanri kuá kia ki xhita kuchi ño'o yuña vate ñukeña kaxate xavakaña kuyegua yonxitá, axavataña kutuñua vaye yakuyu xavakaye yun xhitá kia kiayachin chiva'a kuaya yuu ma'a key kinchimama kuanre chakoko yakue keka'a, xanaxai chin tanduvitá oyuu kuai xhite xhitá akovo yuu kua xavai ya'á kiti chi koto yuu kuan vitá xhitan ndava xhita xii tundeí yuu kua yaitá xavai yuu kua chiaya kian nda nduguo chayayu, kuatu kanduchia chandayu kua tiyaka. Kixyukua maxhita yukua kanduvi ita nuke tuyinre yachia, he kakayi tuu ñayuvi kaixi xavayu kutachiyu kuchunama iñi yuu tun kiño'o, chikoñoguo ñañenguo ñuu chiá chiñaxun kué tañeño xhikuatan xhiñia tankeko ñuuko, ujun taviki kuu kain kua kuvuu o'on kuvuu o'on tuku yuu chiaña yai kue kayii koin, yetati viki ñiña yetati tunduu yuu kua ken yuu kua xochi tandei xavaxhi kuá koyoxoyaki kuu kuachichiño, xoi yuu kua ndukui chikua yuu huá yaku yuu va'a yakukuaya kuu kui yaku kuan, tandeyu yuu kua kii numa'a xoyo ña'a kuu makukiaka kue yuu ndukuine xochí ichi noxaí he yuu kua kia kinutá kai manduxu kakiñaña, chikueña ndukui kie chakuanduñia yuu kuu chachino yuku koyo xoyukuata chañanduku, kañunu taviki nuu kua chakua kandui xeí yuku yuu kuchayo cha'a xandoi uu kuvu unikuvu cháña chaña kaixhitá, yayuu kua kuei chinakui ndukui taio cha'a xhike chavatama'a. Maxoño kua chañino kuvo xayenguó, chiñeno chichiñeno yuu kua ko'o ño ñayenguó chichino xhio kakanrixeí ñuu maya ñai chiña'a vii chiña naxoyukuá tayeka kuvii yuu ka'a kovo iño kovu iño, chiaí chiaí xhitá takuai xhita ihai kué kue inka kuvu chanayake kue xhiñi xhiñi vikia hí, yetatu yu yetatu yu kue kandovi kue kaxayu kuiño tayeka ketati tateyuku kuu netati takeche yandó xochina kache'e, natovi yuu kua tichi veí yu kua keí natovi na'a toin koyuyuku kua chiava ma'a ka koyoyuku kue yió, kua yuu kuá kua yukua tiyuku kuachiá hiyuu kua kuacha chia chia yukua, chio yuu kua tukuañi tandoto kucha kuchavio kuá ndukucha xanduvi xanduvi hiyukua cháta veí xanduviyu kua ke'e chi tanatovi yuu kuá natovo vaí yuu kuana, nakaya iko tayukua yukuyiana kamei mi'i taxakai chí. Tayeka yeka tundó kuvuu xhiñi xhilivikia, ta'a kakua chikakoyo xeí chika xakua konrá makonra yuu kua natunru konra makonra kuan, kuan konra maken konrá anduchia va'a andukia xavanrí, ta'a ichi uun kovo mache hiyukua kuañeu tunakei va'a matayu nayendu chiakei kukanrachí, kayichinra ñovii kanrixhinrá ño'o konra xhin xeí ten inras konra nduchiá tandia chivai va'a chikakue inya iin nduchiá, kue chamaku kuen kayuyo xein inchanri nduchavaka iin xhinrá takeka yuu kuá ikiyayu kuá, chin chinichika konre ñaken konranko ya'a xavanrí navan ndanduki va'a naken konrá iha uchayuvi chiká ken konra nduchia vachan chindó chaku vii mango chatonchiá, kuvika iha chachindo tanducha cha chachindo yava'a taviki inroyi kaxeí kukian kuanra xunkachió taviki yuu kuan ñachí kankendo ndukiá xa'a taña manduchia kaño'o chinchi. Kuyu yukuá ñañava kachikayu chí chichi chí chichi ña'a kachi kuentá, ñachi ñakaiñi kachika kué chitiño nochiya kitiño kuá yuu kua ña'a yunri katanrí xhinokavi kua chí chiundukia va'a nduchia kui nduchia chakañiá takakiyu kueduki nakanduchiá, pues ñava'a kueyo kua ihoña iho ñoyenguo nayenguo ya'a yata iho nayenguó tuvii ña'a yenguó cha'a chike kenchiño kué. l chiyu chaña yukua chaña vayuu kua nuu tanri manduchia tanri ma'a xañiá yoti chikoyó yuu kua tia kuaxatia nuu yuu kua chiko ño'o chikoñayenguó, yuu kua ña'a va'a kaka koyo ña'a ko ñava'a kachí yio kachi yiu kué chi chikachikayu chi ñayenguó tavichi kochi koyo chilechiá ñuñatachiña ko'o yutandeyu kuá makota ñeu ñañeuña chí xhino kué yuu kua chio ñuu kuá kuia kua akuia chino ñuu taviki ñakoka ma'a kué mamanri chakue kuechí chiñuu leñuu. Kivañunikue chiñio kimañu kuañu ka'a kañuu takue chiño, kue tanducha chachi ñava'a ka'a kue chakua kukuite nama <noise> ma'a duchachi nduu mamachava vii kué, koyoxondo xundu no'o xutunduunuu kua kuachinrá vachin chinra tando'ó tandu kuacha chachachí nduu tanya'a nana xataxhi manrá, nonri tachinra yuku yuu kuan nduchi taneyu kua tachí tachinra yuu kuá ndo'o tikia katandoyo tuu kuache xuti tandoyo kua kuachi ma'a, tando tañii naxa'a nanandeyu kuán ndakuu ndakuu manraku tichenra yuu kuan chaín yanra takuu nuchiki tavachi chiña nukuan, xatandonto chinakuyu kuanatunko noketi chii vee yuu iki tandeyu kuá taviki xata nakuye yanva'a ha uvinricha yuu kuá natuvu nachakuan tachuña'a navata yaí kuu viko yundaku kunixañi, ñaxavata konra vatanrí chindo kavita yuun chunxi chiu ixakunayu ixandoyo tuichí iho yuxuka. Kuvai kuyuu yuu kua jan kuevachiño kañuu chí chinyuu kué, iha ñavaka ma'a makendo iha makendu kuñaña va'a ta'a ichi ño'o iñii chikoño yinguó taviki nayendu kunandichá iaña ndicha mamanrí tutón, kuvii ixan ndañiñañio chió onka kacha'a yuu kua kui kuña kuañaxata tayendu yuu kuá ñaxata ñitandaxo cha'a konrá, ta'a kuchayu ma'a xakavii vikii tanri yuka kachin yuu xokai xatan tiñañu chió kueña va'a chachachí ñuñavachí xiyuu yandichá chava'a nakuvi chandoyo chí taixata yuu cha'a, cha'a konroya cha'a chaxhiko tandon tuun koñaxatu yuu chikonra kuchaixán taviña konrá chió kuchayio kachi kué tandoña kuchu chaío xe'e, chikachivachi lechii makuu yayuntu kua tuu ñavayu kua chakachí kono vaka xavando tayukua nadukunu cha'a kuaka cha'a ihó kuyeka ayuu kue kuechiño kundeñu ñuu vañuu kuu yenri ñavii tanrí kueyuu kua tanre xavataño lekoñuxeño takiño ma'a yuu kuan nduchia vichí chaxhiko ño'o kuañu xhiko ño'o. Keñuu yuu kua chavixhi no kuakiño chí ñako male, maxando ke'e chakue cha'a ñayindono chikono xendó maxando ke'e kayuu chan chanduki vaké mako mako kayuu makonichini chichakova akui tivañi chikue ñanri ñanri tayukua tachakuai vichi ndakuachi chachai ikicha chió kuakañeko kachini takañe kuá axuu ayukutu kutuxita ikichachí itachiyu kuá kuchai kuchake ma'a, mayukua makondo ma'a xamakuya chikondo xendo kué leko chita yukuxei chiku kaxa'a kuechin ñayuvi tanri chakuai kuu vandó chaxindono xonko chutu chutu chaiho na'a iha yendo kakuu yuyuku chatanri tanri kukava'a ndakucha ña'ami yuu kua tichá peruyu kua vichí yuku xakuixo kui yuu kuu yuu kuá, chin kañela kiña panela kiña axuu chandu chuu chindó yukuu yuu kuá ñatuku kiña xuu xhió yukuu una'a keta yuku yuu kua axuu kio va'a chindo chuu mayuu tonyo kuan. Tayeka kuñii chiñakua ñoxetu chikuva kan nduu kua cha'a, ño'o vati xhikoyo yukua tukuñuka ñava'a kotoyo chixakotoyo yo xokuvaño tikuá tichi yutuyukuá, yo'o ñuu chakiño kii ma'a kue yuu kuan <hesitation> mayukua maxata yo'o vii yuu kua machito yoxotuño xukuia ño'o tii ña'a xukuyu ñuu kua tayuu kuá tañañoi chonri cha'a xavayo iha kue iha xavayo, xuvirpi kuvuu yuu kua xavayu kuvinri kuvuu cha'a chachiyo ñayuu kuitanri havachí tichil, ma'a tukuu kua kue kualkui iha yo yoxo nachita yoyoxo ta yoyoxo takui ha ño'o chañava taka tayeka xata yo'o ta chachi yo'o chí yuu kuu ni kachichindo kuema'a maxanndo ke'e ka kue yuu kua chikue koyo xakuayaka chauvii yuu kuá takuñanu chande ñuu ñanyeka yanyukua ñuu ho yukua uvii yataxeka ñuu kuvii xhiniño kuvii ichi ño'o oxoko ñuu chañio kuvii onaken ma'a xavixhi yukuan chiño kue vichí. Leñuu tachakuachia tavichi yuu kuen chiño kue chachiño chaña'a xañavañuu kaña makuña uxakayo yachiñu, vaka xava'a mandó kuu vama axavamandó no'o nandukunu cha'a kuvii nuu ñu'u ñayucha kuvii yukua xunka chio nayuvi kueña, koyoka koyoka xava'a koño yuu kuá tandoto chavachi chichi mandutu yuu kua koyoka xavaña, nayunguña yunguo tanrimayo nayenguo yuu kua tachiyon cha'a kuya'a yeyu kuxakua kuan tachiyo uxa'a tinana kaxiyo yee ka'a, kinduyu kuando yax chachuña kuu va'a kuando yeyu chi vii kue kayiya ñakuyi kuu tachí hi ha yenyo xokakuyu xukayu, kua kuakayu xukaña koyo tanri tunana yoxokaña yoxoka yuu kua kako yo'o yuu kuan yeyó tacha xatayu yanyeyu yoxokaxañio yoxo xakuviyo xakeño yuu kua ñayeyu yee nuu tichí, tayeka kutu mayo kuaxakate chin ndo'ó vikue maxata kando xata maxakanta maxakando mi'i yuu kua xanunduntu yuu kua ken chindo yuu iki chí chindo maxakando koyomi. Chindo chikonondata xakando tichimakayu kua cha'a, nakaya tando mii kue ka kondono <noise> iho no nayenguo chío kue mayo kucha xata'á don tuun va'a o yona'a va'á, kucha kayii chinokué kue viki naxayo ku kue kin nochió nakenyu tuun cha'a xandoyo tuu nachun chaña'a, va'a xakue chió chikuviyuu kuá chichakuva'a kueñan nduka tan koini chava chí yuu koño chikua chakuu ñaña, kachiña kachi koyoxo'o chiña chikoyo yuu kua chinchi yukuu yeka'a kuvii xañio tiño kayaka yuu kua xananduu ñunu chika iki ño'o, tama yukua xañuu xañiotun yuu kua xhaxhiko ño'o kue chachi chañoti chitun tuí yuu kua xañio taxakuañio chinunu, nutunya kuñukuá vichakuñi chikuña ñakachí iho chikoñu xeyu xeyu ñsnin xachi yuu chí iko changuachiá kue ñana kenyu koñomi nana keñuu kué. Un xakue xaño'o tichi chí chachi ñayenguo xakue chió, un kaka xakue yuukua tuchi yo'o yó kua xakayo minuchi kucha kandeka ñeka kunda nuchi nukue ma'a kuenaxaka yuki maxaka yo'í, he kunichiña nakutunii niyo hakuenta chava chakuentá namayo xakuenta koyo xe'e taxakuenta koyo ña'a yeguo cha ihó ñuñu taña yenguó yiá.